बांग्लादेशाचो इतिहास चार मिलेनियाचा कालातल्यां तेह चालकोलिथिक काल पासून चालू आसा। बांगल प्रदेशाचेर नियंत्रण दवर्पा खातीर झगडपी हिंदु आनी बौद्धिस्ट राज्य आनी साम्राज्य, हेंचो कर्म ह्या प्रदेशाचो सर्वेचो इतिहास आसलो। बांग्लादेश हो समको धोका दयाक देश आनी मी केवाई आनी किडे आइकलाई जाल्या सदत विचित्रात आइकळा आसा।